Umuhimu wepata elimu, elimu ichisaidiha findo fingi sana. Mira kirapatie elimu kukaghire imanya kindo chochoshe kyehira pho. Elimu ya kusaidia upate ajira serikalinyi, elimu yakusaidiha ugheendia na kilimo uirime irema, urime itumia vipimo fiya vya kiutaalamu. Elimu ya kusaidia hata ufume, ughende hata kanisani, hata msikitini elimu iya bado yakusaidia maana ukighenda ena findo kwasangana na vandu vya aina mbalimbali viongozi kwasanga navo va dini vya serikali vyoshe. Mira ukapata elimu ya yakweirima imanya kule iha nikarema eka imwe nerima ipata magunia kadhaa va kijo. Nikaghenda serikalinyi nisomihe, nisomerie kindo fulani na kindo ki nagenda nakihira kwajiahi nigherima nipate findo fulani. Na iwi- wi kuweka kole kuthomie kwairima ithaidia na jamii yapho. Maana kughire elimu uipatie nairuga ena jamii yapho na kuainika elimu famillia yakuja neko na kwainipa elimu kukeshia mughire iki na iki fundu maana thiveru navo haghire valithomie, ukasomie vakusaidirie ethinauthu kasoma vana ithosumu sisomie mkotho wasaidia. Vana veru, vachuku veru navo vasome, imecha vairime iendelea, vairime ipata kipato. Bila elimu kairime isogeapho ukahira kindo chochoshe maana kwamanyafo kunehi hata hiki ichi chashigwa kivikwe kikuya. Na findo foshe luvavia kindo kitaalam kiwe shambenyi, vatumia kitaalam, ivia kikeshua kitaalam, kukeshua kiathi fulani hemia keshigha uvike kikuwikie mbole. Na phindo luva bila mbolea kwakata kindofo, ndamwanzoni ile irema du. Ufugaji bila kitaalamu, mifugo luva yashigwa hiya yashigwa inikwe madawa. Yashigwa inika marera ina fulani bila kitaamu ule kwamanyira kushindo hivo vya mbareiyo, kwaiyo elimu nayo yathaidia.